Adze a nkyɛ minyim yɛ a mepɛ papaapa yɛ mbrɛ wosi to ndzɛma, edziban ahorow. Muhu dɛ dɛm adze yi ewɔ a - ewɔ dɛm nyimdzee no a ɔbɔboa wo. Ndɛ ndzɛma a wɔto no nkorɔfo bebree na wɔpɛ. Awar wɔ wo mba bi wɔɔkɔ skuul a sika a ɛbɛtsew akɔtɔtɔ ma nkorɔfo ato dze ama hɔn ma wobedzi ma nso ɔdze yar bɛbrɛ hɔn de. Ɔankasa botum ato bi wɔ fie dze ama hɔn. W'adɔfo beebi nyi a ebotum ato bi. Ndɛ adze a wɔto na wɔɔyɛ nhyiamu ahorow a mpo wɔtaa kyɛ wɔ ase. Ntsi ɔyɛ adze bi a sɛ na minyim a m'enyi bɛgye ho.